Mam wan tugum bɔta ti n tana yuuna mɛ suŋa suŋa ti la nara bii la dɔla taaba gee san pugum ka tana wa'ara la, dinɛ dagi yele. Se'ere n sɔi la, mam vom puan yuuma ki'iri mam puti'irɛ la mam puan bii mam suure puan gana wa'a mɛ. Beni zuo, dagɛ zɛsɛka woo puan ti fu bɔna ti fu wan ta'am nyɛ yɔ'ɔ wa. Dagi zɛsɛka woo puan ti fu bɔna ti ba wan bo fu yɔ'ɔ ti fu tole wa. Magesɛ wuu fu boi la loore zuo, fu kan yeti aai wa'a de la mam tuunɛ bala la la wa'am la n inya puan bii n vom puan ti n isege wa, amaa la san dɛna la yuuma la, fu ta'am yuuna mɛ fu suure puan bii fu san pugum kelum ta'am yuuna ti la wuna ti fu yuuna ti la pa'alɛ yeti fu nɔŋɛ yuuma mɛ. Le pa'asɛ, fu boi la nimbaalega zi'an fu yuuma la ta'am kelum yuum mɛ di'ise yelese'ere ti yele la paɛ ba la suure ŋwana buga buga.